هنجدم طبعا المبكبكة. لأنها الأشهر عندنا واللي نحنا معروفين بيها. بيستعجب الحكام وكل- كل الناس تحبها، هي أكله سريعة، خفيفة، ما فيهاش أي وقت، ما فيهاش أي شي، هي سريعة في ربع ساعة تكمل ما فيهاش أى شي، وهى تعجب الناس كلها، وكل الناس تحبها.